କଲମ୍ବିଯାତ, ସାଂସ୍କୃତି ଵିଶଯରେ କିସୀ କୋଈ ପାରେବା କୀ। ଅନ୍ଶାର କଲମ୍ବିଯାତ, ସାଂସ୍କୃତି, ଇସ୍ପୋନିଯା, ଆଫିକିଯା ଏବାଂଗ ଅମେରିକାନ ପ୍ରଭାଵା ମିଷ୍ଟ୍ରଣା ଅର୍ଥେ। ଯେଚୀ। ଅମ୍ଯୁଭାଈ ଉସ୍ସଵା ଏବାଂଗ ନୁତ୍ଯା ବହୁତ ପ୍ରସୀଜ୍ଯା। କଲମ୍ବିଯାତ, ସାଂସ୍କୃତି, ଇସ୍ପୋନିଯା, ଅମେରିକାନ ପ୍ରଭାଵା ମିଷ୍ଟ୍ରଣା ଅର୍ଥେ।